Maro moa ñy asany ñy fitaova mpisintsiky setroky aminy ñy fiaiñan-tsika olombelo <shushes> misy ñy fomba ionisation, misy koa ñy fomba optiky ;ñy ionisation, hiarova ñy rivotsy sintonin-tsika mañ'añaitsika añy; <shushes> manahaky anizay koa ñy fomba ôptiky hiarova ñy fijerin-tsika ñy mason-tsika mba tsy ho simbany ñy setroky andesiny zay.